Toh hansi wo day da di ɲga koy za a di ɲga koy ba jama ra a ga bay. Kuma a ga zuru ka a do no, ka dibba din kar-kar, ka zuru ka ka sokom a jarga ka soobay ka ɲga boŋo din hayo ɲga mo kwayo ga hin ka boŋo mooru a se, ka te a se haŋkaŋ a di daama kulu. Zama sabida, a ga ma a kaani ta se haikulu kaŋ a di dama ba fooyaŋ no a konda, da na tobey di a se a ga kanda a se ɲga kaci ɲga mo za a diya, haikulu kaŋ go a se a ga hini ka no a se a ma ɲwa, doŋ sabida a ma kungu ka te gaabi. Ɲga no ga naŋ a ma'ma a kaani haikulu kaŋ a du, a ga kanda a se ɲga mo da du a ga no toh za a diya no, za a go ma haray no da ka, a ga hin ka hẽ a ga, ɲga mo bay haŋkaŋ no a ga ba, a ga ceeci ka no a se. Da du, a ma no a se da baŋ ka kungu koyne, a ga koy ka ɲga kani yaŋ te ka moo daŋ a se naŋkul kaŋ a man di ɲga koyo din toh a si kay noodin zama a bay, ba ɲga kay, manci barfo ga kulawa da ɲga no. Amma ɲga kwayo din da bay a go noodin haikulu kaŋ a ɲwaa, ɲga mo a bay a gin ga no a se no da di ɲga kwayo doole a ma zuru ka a do, zama a bay doole ɲga no ga kulawa da ɲga, ɲga no ginga no haŋkaŋ ɲga ga ba. A se no, a ga ka a do ni di da kaa, da sokom a di a go hay'fo ŋwa dibba din no a ga kar-kar don sabida a ma ɲga no haŋkaŋ ɲga gaba se ɲga no ga kulawa nda ɲga no ga no haŋkaŋ a ga ba ɲga mo ga koy di haŋkaŋ a ga ba.